Unni tokit ghadbee makhaa ishian thermometer. thermometer tun yaani joto naff inamaaa inamaa pimithii dhub won tuneni yaani joto thanthe dhubethi woathin Lilah khanethu hodhh khabdhu amaa lilah nafti thanthe bariii hinkhabnen hidhubethi dhub ammothu unithu yaani inamaa ghudhaa pimethani yaani si lazima ñaam khanetha chalammu hataa ñaam fayya khabinen ufum pimme ilalah